To egya ne nyi ema sen vɛɛ en rayuwa ema disi konase adida na ema kona adida avɛ anje sa na kpa sa ma ema in na gani ema sen ta ba a en set na ema tɛɛ vɛɛ ajekpaa ovɛ har emawe engɔkɔ na be te ensok ma se zɛk ba so so iri avɛ anjee ema iya ema sen vɛɛ ema we me cikin ambe sa gishi <hesitation> kama ondɔŋ afaŋ a gishi mat ema na gishi tafta ma ansho anje ma a shat domin woo no wuya na je enga awa ovɛ na ⱱ ensok ma se zɛk ba kuma egya ne nyi ema sen ema ken we na angɔm ema kona na ema gishikona shine enshaŋ ga emu so ta ba je enga waa ovɛsavɛɛ na a a wani e e aawani sa we nambe be a a wani we ma ambe so ba vɛ eme amɛk mbise je avɛ anje azɛɛ emu ku avɛ anje azɛɛ ka kpaa enshaŋ ga? Avɛ anje azɛɛ ka ba we engɔkɔ amma emu so rigaa mu soon na mu neki a waa to kamin nemu so hankara ba ko da eni ke we enke bebet e ba emu ya emu dai ba ensok mu eyɔkɔ ba domin already enke ezɛɛ si ba no, se ke nun egan, amma amɛk nyina ambonbonɔ nɛ emu su kuya avɛ na emu fam asu to ema emu dei ne ba ema fam asu to ema emu dei ne ba ema en teke anet ebwat ba ove efam asu ba su we ba ba emuya ovɛ ko disi cucu asu den enbɔkɔ domin enshaŋga eshaŋ ema vɛɛ endɔkɔ eme amɛko emu so fam asuɔ emu na mu woo fam ŋke bebeɛ rɛ? Eŋke zɛɛ ke ba ŋun gan eme amɛkɔ.

Wa ene enje sa ya ve ee eni wa kpaa, anyi wa kpaa shiyasa amek enyi mu go ave aa, anyi ne kai kaza kaza onite ne kaza kaza ahh anum onyi mu go ne ave kai onyine faa sa we elatara kuma ba, to avee nusu ba ya nje no avee a gba we elem kami musu hankara mu we ele teb mu we eda ba, to shiyasa mu ya, mu suku jara oje ekatarai ya kamata mu jara oje to emu su cu ave anjo noono wa to mu yen ave ne elem ekatarai amek mu je ngo ko ensha aga mu je ŋgɔkɔ tɔ musu si ze ni eji ba tɔ ende musu je kara em ave nɔ tɔ endɔkɔ fa akpo akpo ka ze eme kara eme mu to kami musu ankara ba akpo ka ze eme kara eme ayaa da de wani da wani na we ŋgɔm na be kpasa mbi ovɛ oŋke da wani na we ŋgɔ na ba kpasa mbi ovɛ oŋke tɔ mu ya bete emu wani din mu riga mu kpaa enshe aga mu riga mu je domi ovɛ ko enshe aga vɛ kapam alato musu kpam alato ba na amɛko savɛ aa kede munu kpam alato. aa to ekatara musu ya nje nefa su gish we ndɔkɔ elaatara e nara mu fasha eset mu. ciya eset mu na muci kpuu alato go na avɛ ekatara awe nane musu ya sa geshi je jara oje su

Ni ku enshe aga ni se muya onyoŋ afaŋ <hesitation> wa maa se oga obɔk tɔ ka gani eni ba nu saa kanɔ a nyi ne kuma wa ba fa wa ba fu wa fushe ekpo se odyɔŋ afaŋ wa kpaaenshe aga wa sese ovɛ emamaki wa naa se oge obɔk anyi ne kuma wa barooo mu ya ni wa juŋa de wa juna de sa ko oge abokɔ har onum ni sa kpo tɔ amma mu ya empaa nje ewe enshe ŋke na mu musu she na ŋke duka nuku we enshe aga owe akpo yuwa emu musuko na ma ema sisienshe aga mbi je so shiyasa emusu ya ne a kama elee sa nyina mbi ne tebi mbi fu ego mbi ba ba a fu mbi ba so emu ya anit awe ne elem amma anyi egya su shaŋ akpaa enshe aga aba curmbi tɔ tunde saba cur mbi din dee mbi bisi nyi ko avɛɛ a je dyɔri ko sa dyorii ko a kpana ne tɔ embi de be riga becu mbi ba mbi ba yen amɛk mbi zɛ vuvɛ Eme cikin ensok enyamkpa tɔ enyamkpa de already ba riga nyi nu onyamkpo di naka juŋa na fu avɛ je ede asu a na fu na anje ba a fu avɛ je ede asu na na fu na anje ba to ema de ema sini nyi se ba domi ekata nje ele enje efume elaŋ mu nyina ensok nje anyi ne eme ciki ensok aŋgɔm anyi ne kuma awe ngɔkɔ je vusa a vam tɔ ekatara nje ele onyi sa we nu ovɛ oŋke sa kpaa oŋke eje ede asu tɔ muku ya ansho anje eze sa je lee ni onyi mu saka we nu ejut bebe muku ya avɛ anje a bebe ka ze kpaa enshe aga ka ze lee ni so egya su je jara uje eme ekatara nje ele din kenan